Za malôkagny kô fa very zegny mazava hoazy raha ataoko voalôhany ai, tsy maintsy anontagny ôlo kalôngany za, ra ôhatra oe misy ôlo afaka <hesitation> agnantsafangna akeo a de magnantsafa za ôhatra oe aiza ho aiza làlagna mandeha amintoeragna karanjao, fa ra ôhatra oe tsy mamaly le ôlo de ra misy réseau mo zegny ake de <hesitation> mampiasa GPS na koa oe Google Maps za de possible ho tônga am tagny andihagnako ihany za avake de zay.